मेज एगो उभरल होई, उभरे होई सपाट सीर्स वाला फ़र्णीचर छे। मेज में आमतोर से एक से चार पैर पर खड़ा करली जा सके छे। मेज के उपरी सत आमतोर पर चकोर, गोल या फिर अंडाकार हो गई छे। मेज के कुछ परकार में, भोजन काक्श के मेज, बीस्तर के बगल वाला मेज, और भी तरह तरह के मेज हो गई छे। मेज से जुड़ाव इसलिए महसूस हो गई छे, ताकि भोजन करे, या फिर पढ़े, या फिर आए तरह के काम मेज पर करली जा चे।